एबे इअ कहवा कहवा जाए लगले ना इअ जसने हसइन इअ मन्सावनी फदकली से मोर इअ गीत सबह सुनके डौल लगलही नाही । कतउकी गीत त एबे कसनुक एपना छानके छानके यापन वाहिमा गहले हखबाही । जसके एखाने त मोबैल सबह बणइ मोबैलौमा हमरा एपनही छान छानके हसहु गहले । अ उहे अनुसार्से हमरा सुनइ हसहु नाही । एबे जबण तनाउ जाए लगले उहे अनुसार डौल डौल गीत हसहुनत गहले । यापन मन लागल लागल गीत सबह एबे यापन कसनुक डौल लगसाइ सुनैकी उहे उहे अनुसारक हमरा गीत सबह गहले हसहु उहे सुनके माजा लगसाइ नाही । अ उअ फदकाली त खाली उ कथकथि एबे भासन सबह देइ हसइ । कथिकथि कहाँइ हसइ । उ खासइ मोर उअ हैन डौल लगलही नाही । एबे इअ गीतवा सबह हसइ कसनुक सुनते जेबही माजा लागे जोकर हसइ चुप चाप हखबाही सुनइ हखबाही निनाइ हखबाही । जबण तनाउ जाएके हसइनत । उहे अनुसारसे तुइ एपनही धरोइ हखबाही । हसे उहे सुनइकी डौल लगसाइ नाही ।